Agna rô le raha tsara fôgna gnahy no fidinao e ah rô ny alô ndreky tsiky niany rô mbô ataotsika le antognontognogno fô <hesitation> antsika mônko somary tsy ampy tsy ampy vôla hely e he ano le antognotognogno rô mô ko vidintsiky de amy manaraka ndraiky antsika mividy le raika tsara be rô zegny.